Misy karazany maro koa ny aretina mety fahita amin'ny saka, ao ny aromontana, <hesitation> ny kankana, ny resaka lagaly, ny resaka momban'ny ohatra hoe ireny parasy ireny ohatra dia mety hiteraka olana amin'ny alika, ny saka azafady.